Jaa, kimmähe om vahet. Et suurõmbateräline suul <hesitation> või-ollaq ei lääq nii ühtläselt sul söögi pääle lakja, aga samal aol pall'oq ütleseq, et suurõmbaterälidsel soolal om nigu kõvõmb vai parõmb maidsõq.